Alio enyanga ndaba nikhole ninganni kananga aah munzu mwanze muno shindu shibulamo lakini khutukhola mkamba alabaa ninyorere amang’ondi keshiam khe shoma shino nendaroyie no ndepangaliemo kule khomo esukari amafuna chumbi bindu bya manzu bia khuipangiliamo esabuni ni kanyolekhana enyanga yene iyo iliyanga nekanyolekhana inyangaino ili yanje kenyakhana barukibe bayene mundu uundi kho enyanga indi nitigerose mbu khonyereramo shindu shi ndamala nefaula tawe khobuli na shindu shili nende mwanzo khandi shili nende mwisho nyasaye abechanga ne shifune either onyole nemba obulr khunyola ne maisha ke omundu ne nyasaye ubechanga ne kapangiye niba okinyola inyang’o rya niba shi olangola tawre khandi nyasaye niba u bechanga naapangile shinga inyanga hiyo utabaa lakini ndamala nifwa moyo ka ndamala ninjia muiduka numbakulakho bindu vyamala vikhonya khubulamu bwanje enyanga iyo nibira iryo khe inyanga ndola nitarajie se ndamala nifaula taa lakini khubirira khu nyasaye nende khubirira ndenyole ndikhala chinyanga chibili ni mala nimuira amang; onda keke nimbakule ebindu bibye ewe mwene achiye khuiduka ili ubule khubola <hesitation> nekato uichilie khubukula bindu chana shi akhabola arera amang’onda mkamba khandi shiarere tawe. Ndamala nikasa nyasaye nalondamo ninyola amang'ondo reyira kho no itarajie shindu mo ubule khunyola kwa ishaha ninda chinganikani nende lavarie lakini khulafwa munyo tawe khuikose sichila nyasaye ni mwenye balishindwa shio utarinyianga enyanga ino bamala babola bakhukalia mliango nyasaye naye alakhuikunira aundi kho ulafwa omwwyo nomba ulafuichanga omwoyo sichira bakhuikalele injira ye onyora khuinamashindu tawe nyasaye si yanechangabandu bebe tawe amalanga abakhupanita abaekunita injira indi abundu andi bakhakhulikala mlango abindu andi nemkamba nyasaye alakhuikala chinde bakha khukala lidirisha ano nyasaye naye alakhukulila abindu wawe nyasaye siyarekanga abandu bebe banyakhono tawe.